Rajawxiik jun kirch'ab' wa li wunaq wa otz wa os taj kib'eek wii', xa' kela' otz rik'aslemaal kir kiraq cha q'iij saq wa qast otz li wunaq kib'eek wii' jun. He qast k'o ki'kitemaal qast k'o he otz no'jb'al rik'in li wunaq che'el kir kiraq wii' riib' jun xaqara' he wa otz k'aslemaal pues utzil kikya' chikye kalk'aal re ke kenimrek cha q'iij saq qas otz ke'lek renejeel ela' ribantajiik jun k'ulb'ineem wunaq jun re kikraq kiib' qas otz kikil kiib' otz xaqara' kik'aslemaal.